कुत्ते की सारी नस्लों बराबर मिटरवत होइन। पर नस्लों सब बराबर हों। और जो कुत्तों हों सो आदमी को सबसे अच्छा दोस्त हों। तुछ आदमी का आदमी भी होइन दोस्त जोचा कुत्ता हों। और जो आदमी के साथ कुत्तो भी होलो तो तुछ ढेट आदमी का आपूच भी होइन जोच्चा कुत्तेच हों।